Xuq ke ki'qka'yij ri waakx ri chib'aat kuj cha'chke' ke kno'j chqiij, i xuq kee i si kel kno'j chqiij si oj ku jilwiik no'j xu kee ki'jitook quuk, k'oneri waakx kleq'wu qq'ab' xuq ke ri chib'aat xuq ke kilmaj chinaq ri ki'tzuqwik chinaq ri ki'lwik ki'tarb'ook chu juun mu wa'chi'k'o juun wi' xtopom k'uuk' kum kilmaj chin ri kxo'jwil i xuq kee ki'ku'ktik te'kka'yij chinaq ki chejwik.